<hesitation> Azafady koa madamo hotesse, karaha hafa i plasy norezerveko hitako agnaty billetko akato nefany hafa i plasy namendreo anahy ty sode mba afaka verifiena azafady fa sode manahiragna, sode efa misy tompony plasy ty de lasa zah ndraika avekeo a lasa misy raha raha sy hifankazahoana amin'olona fa mba verifieo koa azafady.